Nyaaminnda, nyaaminnda birt- leydi Birtaaniya e ndi, e ndi mari kuujeeji ɗi ɗum waɗi to wuro, nyaaminnda mbelka ka ɗum jonngi to wuro e juuɗe.